حل مشاكل الارض الاول لان زي ما هيكون في-مشاكل في الارض-هيكون ما-في مشاكل فوق فا زي ما هما-ميكونوش عارفين ان هما يحلو مشاكلنا الي هنا-مش هيعرفو يحلو المشاكل الي فوق